सामान्यतया हात्ति और जनावर भन्दा आकार माइ ठुलो हुन्छ, यैले खाना बडी खाने गरन्छ, पानि बडी चाइन्छ, यैकि लेखा बस्ने ठाउ ठूलो चाइन्छ, यि प्रकारका हातिका बिशेषता हुन।